A helan ɓoccooɗee ɗee tan ngaɗaa ley pol, pawaa ɗoo e yiite cahaa ɗum timmi. Ɗun woni jonkaa tawee neban cahirɗan ɗan ana hen. <hesitation> so tawii sahugol woni ko moƴƴintaa. Ɗun ɓoccooɗe caheteeɗe ka, non <hesitation> sahirtee.